Eey sukaaɓe hanɓe haani naata laawol Siyasa ngam hamɓe woni sembe, hamɓe woni ɓe annduɓe ko wakkanoto, soni e wodi mawɓe e takki maɓɓe ɓe kollayɓe no haani. Non haani.